Lokaci badi vurkuwun mundiɗikin mun gyaɓu mulawan ɗikim munbawanma gyimu mun lawanda vogwahi ehikim lokaci daka miyata gargajiya miyata chamnama, <hesitation> kwadima dibaine sapi munkwasapika dipiyewan dibaiwan abaluhu dibidimae anke dipiyewana komai nimamatuwun dataladi kwalidalidika di baiwane sapi mukasapika, dipiye wana kamai linda tacannalim kwalibaka dibuwalinnaka digisunai dibu suwun busau ditsana pimunsau dilihun agyar difayaku a mamatuwun didisipun ditau mumma ditsannuwun muntau midika midiwulimi gyabugyabu mibamu magyimu mididikin a vogwahitakinkin mididoyi harnina harmun gyarziwun harmumma mungwar ziwun mudusugyar yai ditukunakanwa nai mivurka wuliminima, harconakim mididoyi mibamagimu mibamamadowiya vogwahiyu mididikin niya mulawandoyi, to munbawanmagimu rayuwanu wun didikin rayuwanu wun didikin, mundiravuwanuwun didikin mibama magimu mimatadimau wansibu mimawanbarbaju milama mibama milamamibamadikinu a a mikan devinma muyadawama dashina mikabama shinaka midima lidi. Kwagamatsawaka mipiyakamai mibuwama mibi tsigama kamka mikatamukuka tokwagabazara ka mibamashinai, mikwabamashinaka kwadawa bika midima tawazi midima lidazunama kwamunaga matsawaka mimunakuwai mipiyakamai, komibamama gimu miba rayuwanama deyi harconakim munyar wansai ata <hesitation> vogwashi tuwun mibama magimu deyan rayuwaka datavogwahi takinkin mibamamagimu misimmawa vogwahi yu miya cinadikutima akamma mipiyakamma mikwabamacinashin ashin aka mipiyai, mubuwama mipiya miyahama mibitsigama oyi mikata mukutamaka kwagabazaraka to mibamashinai, yikwa bamashinaka mibama mibinatṫdi mikwadima tṫdṫka mubau, mikadimaka disumatsuwai mikuwa zuwai mikwakuwa zuka mikwabaka mipayamazunamai, mikwapaka mikir mai mibuwai kamai kokumamivokwakw midazi kau midatau mikwapiya kanka mikwapiya kanka mibuwama mijidimarani mikwaniranika mipiyai, mibamashinai mikwadima ranika midima wararonama dikwakula gagan nama midinaza butama. Kwadima lokacika mibamashinai mimunabamai haditama, dacankajika amma mibumama dowiyavogwahi yagimu mibarayuwadido vogwahitaki ta miya mundin rayuwa nuwun doyi muba rayuwa doyi dovogwahitamiya munba wanmagimu do rayuwa na madidiki mibama gimu mabarayuwa di miya mibamama dowiya vogwahiya gimu, lyakacimadi miya lyakacima ashina mubama dima todi kaɗai, mipiyau mibitsigama mikabitsigamaka mitamukutama digu bazaraka mibama shinai mibama mibi dima hadi tama, kwagamunan matsawaka mipiya kamai mibuwama mibitsigama harmiba rayuwa nama, harmi yarama conakim to midiɗikim mibamamagi mu miba rayuwaka diɗikin.